<hesitation> indebawi wide dum dun, dum woni yitagol bresil mon yitagol predro waɗi o dun dum yo hunɗe wanɗe issa histoire bresil. <hesitation> Ley istuwaar maɓɓe du, yo ɗun huunde mawnde non. Faa so yiitumawuuri mun waɗii fu, eɓe njawta.